Se ti völe sustituì la carn ades ën cumersi ti pöle truvé tante roba stran-e, l'as ël tofu aromatizzato cun tüte le erbe, pöi l'as li gli affettati sempre ën la stesa manera, comuncue al e tüta dë roba a baze dë soia ch'a zmìa carn, ma che al e pa